ña'a yoe taku viti yaa, ñia yuetua sa'ao takatieo ta'ao, takatieo chi taa kuayo ve'e tata sanana nue xia takatieo ta'ao xii kachina ra, saani tee kuachika taa i'i xia chi, takua chi tete chikua chi a suu nimiyo tarunto yo'o ra takuiyo kuayo, te tayo kuaora ta natikoyo ra sa'a ya ta'ayo kuñuo naama ra ta'ayo, vi'i vi'i kuyo ta'ayo kuyo tasi'i tayo kuyo taa konto tayo, tanti tu'u mi tayo, ta'ayo ra saa ku'u kasiao ikuva, ikuva chi yoonu kontayo ra kuayo teeteyo kuayo, a kuayo nuu sanayo kuayo yaun taku kini a ta kura kini tikua kari, kini tikua ra takun tayo ra ika kunu vasintii vasi tu kue'eka chi, koosi kue'eka chi sakaa mia i'iña tayo tasaa kaara nikii tukuyo ñiaa nixaxi tukuo yiuo ra ika kuu nuu kani kue'e sachio tiki niñu sa'a tikayo taayo, taa nituvi takusue ra xinanuya ta'ayo ra taa kuni kusuu tuo ra saa ta'ayo, taa isiaño tara sanami nuva sami ra sa'a tisa kachi tiu ra tike ñaa ta'ayo tava naa nikani kue'e yoo.